لو كان عندي الاختيار كنت أفضل القدره علي التحكم في أحلامي لأني لو قدرت اتحكم في احلامس هقدر أعيش تجارب ممتعه واغامر في عوالم خيالية من اختياري وممكن اتخلص من الكوابيس وهيكون عندي القدره للتحكم في الأحلام المزعجه وده هيساعدني أنام بشكل أفضل